Pues este ino avion patlani kihtowa yon kakatka de motor, <noise> pero axan kipia torbinas, inon torbiunas chikawak tlaxohpitza ktopehti mamodaro, ino ihki amo. Ps kahki no pipixihtzin kilia avioneta, kahki non wehweyi ke no boin, boin, no wenyi avión, iwa kateh siki keh medianos, iwa helicopteros nono creo que itech, helicopteros, o se yet pipixintzin. Wan también no kinotza supersónico, kachi modarowa. Inon nikinmixmati, pues este avión ye yuwi chikawak pero ye amo kualti mokezta itech yeyekatl, iwa helicóptero ye welti moketza ich yeykatl, welti ihkatok se rato ich se lugar iwa avión ye sah panowa, ah pues avión, para non wehka yuwi ich avión, kachi kachi wehka <noise> kixikowa patlani, motlarowa nono, motlarowa.